Araan ga izi la vaal la free time surugu gai izi varing nana surugu madina izuf madina izi fingaaing madina milaif taal kawit azaan madina giu madina milaif beh madina tamai piksa madina fingaai madina nangaan kawit azaan farawuk madina giu gana waan gana suruk amun bu madina vangan abu madina fangan karik madina izuf karik maar madina izi la vaal tamai piksa kawit bene madina izi kanaf mase ka labung kana wut madina vangan karik lamur madina milaif nan bene ga izi giu la free time surugu. Lamur panaran karik madina ravangon madina izuf madina izi fingaaing gana suruk amun laundry simum gana zuk fanong line fanong gana wulewut gana taangin nana surugu karik madina fingaaing madina nangaan amun saan bene madina giu madina suruk amun bu madina yaan fanong madina suruk amun laas maah zi gana waan apa la vanguring suruk amun saan. Gana wulewut madina izi vangan ya lamur gana suruk nan gana waan apa la daanim gana tus nana surugu fanong gana suruk wulewut nan lamaskana vaal gan tete nan lamur madina izi kavik madina fingaai, fingaai. fingaai, fingaai. fingaai la vaar mase madina suruk amun vanganing simaam karik madina vangan, fangan fanong madina tus amun saan pelet, saucepan madina taasin fatelemin gana wulewut karik gana izi varing nan madina izi fingaai mase kanaf mase labung amun saan bene ga giu la amun free taim surugu kawit azaan gana luwa nan la vaal gana waan apa la town gana ra town, town town, gana wulewut la vaal gana yare sina gu saah gu doxo or kawit gana waan gana suruk a vanganing sina gana liis sina kana vangan fanong lamur gana suruk amun bu azi madina izi dodor ya madina vangan lamur gana suruk amun asnai gana pizin lamaskana box gana suruk amun/ Box assnai gana pizin apa laraas lamon gana wulewut gana tangin nan karik madina izi beh la vaal kanaf mase <hesitation> madina <hesitation> raktak bene la vaal azzan madina giu madi izi beh lamur amun saak gana wut tangin maar madina izi fingaai nangaan, nangaan, nangaan fanong madina izi <hesitation> dina <noise> waan apa la mun vaal sinandi nima dina izi beh la vaal ko dina madina izi izi tamai, tamai kawit azaan madina giu amun saak farawuk bene di wut la vaal madina izi karik madina fingaai madi nangaan lamun madina suruk amun bu ma zi ma laas madina vangaan fanong madina yaan amun bu nako kana vanong mase madina wulewut la vangguring madina suruk amun bu ma zi gana waan apa la vaal madina izi fangan, fangan, fangan lamur gana vamazi amun fanganing kana suruk fawut la vaal madina izi yah madina vangan. vangan kanaf mase amun guest simaan kana luwa maam ko madina izi. Gana suruk nana surugu gana tus nan karik gana raasin nan la vaal kana tete ni xo gana izi raamai pikso xo, kawit azan ko gana giu gana izi beh la vaal ko kanaf mase adu gana <hesitation> gana rataun gana luwa nana gana waan apa la town kawit kana raun